Saafinoo mu seneyaandiraŋo le ti. Saafinoo ka moo jaara le. Saafinoo ka moo baloo feeyaandi fanaŋ. Oo saafinoo a la seneyaandiraŋo wo lemu a ye i baloo kuu, a ye seneyaa. bari fanaŋ, o, feŋolu munnu ye a loŋ ne ko i ka moo la jaatakendeyaa bataandi. niŋ saafinoo maata a la, a ka wo fanaŋ faa le. Niŋ a ye wo faa <noise> ite maarii la bala jaata kendeyaa ka sooneyaa. I yoo, wolu le ye a tinna ka buloo kuu waati niŋ waati, a beteyaata. Ka i ňaadaa kuu waati niŋ waati, a beteyaata kaatu ko foňoo, o, feŋ jamaa le ka tara foňoo kono, i ka tii i ka duŋ moo ňaa kono. Bari niŋ waati woo waati i ka saafinoo taa i ka i xaadaa kuu. a ka a tinna le tunboo doolu bulata i ňaa kono, ee wo domondinmaalu munnu ka moolu bataandi. ee i si i kuu noo. ee, i ye faa. Wo lele ye a tinna ka bulukaŋolu fanaŋ kuu, kaatu i maarii, i ňanta domoroo ke la le. I xanta domoroo ke la a ye a tara niŋ i buloolu be nooriŋ, ee, niŋ saafinoo maata a la. a koo, a ka a seneyaandi le, aniŋ ee, wo feŋ ndiwolu munnu bi jee, munnu ka moolu toora, a si wolu fanaŋ faa. Ee ntelu la ňiŋ taa niŋ naa, aniŋ nna beŋolu, aniŋ nka buloolu dii ňoŋ na Doo bi jee to, a si tara saasaariŋ. a la wo saasaa kono niŋ i te naata i ye i buloo sappi a bulu, i ye i buloo dii a la. ee, niŋ ali bota jee to tumoo miŋ na. ite i faŋ juubee. i ye taa, i ye i la wo buloo, i ye muŋ dii a la. a maata feŋolu la. i ye i la wo bulaa taa i ye domoroo ke a la, wo se bala maakuyaa dii i la. a si saasaa dii noo i la. Wo le ye a tinna i ko saasaa ka sawuŋ ne. Saasaa ka sawuŋ ka bo moo doo bala ka taa moo doo bala. A la sawuŋ ňaa wo lemu ňiŋ ti: ee i niŋ a la, i niŋ a la bulu dio jamaa jamaa, bulu dio loŋ. Wolaŋ najamaa jamaa niŋ lootoo saasaa be moolui ka a fo moolu ye ali hakkoo tu nxe kaatu lootoo saasaa be nna. Mee nte nbuloo dii noo la ali la. nbe silandiŋ ne a kana taa sawuŋ i maarii la. Iyoo wo ye a tara saafinoo, ate a ka hani koridaa fanaŋ seneyaandi le. kaatu niŋ i ye a moyi saafinoolu, i siifaalu siiyaata le. Doolu bi jee to jii, jiimaalu bi jee, doolu bi jee to i i porongalimaalu le bi jee to. doolu bi jee to i be mulumuluriŋ ne, wolu bee mu saafinoolu le ti munnu ye a loŋ ne ko niŋ i ye a taa i ye a ke jio kono. i si i baloo kuu noo le, a ye seneyaa. i si i la dulaa, dulaalu kuu noo le. a ye seneyaa. i si ee, i si i ňaa, i ňaa fanaŋ kuu noo le a ye seneyaa, hani i daa fanaŋ faŋo i se a fanaŋ kuu noo le, a ye, a ye seneyaa, woto saafinoo, a nafaa warata Moo la baluo kono, saafinoo loŋ feŋ ti muŋ ye a loŋ ne ko moo ti taa noo la a koo ma. Ate niŋ jio, itelu mu kuu lelu ti muŋ ye a loŋ ne ko, ite, moo ti taa noo la i kooma. Nŋa wo le loŋ saafinoo la kuo to.